والله الصبح أكثر شي أحب آكله الفاكهة، أحس الفواكه أنسب شيء وأخف شيء في الصباح، وتصير باردة كذا على -على الإنسان، وما يحس إنه متضايق أو إنه أكل شيء دسم، وما أحب الخبز، عشان كذا ما أحب أفطر، أحب الفواكه أكثر.